أول <noise> شيء، لازم أحد كبير يعلمه شلون يجود الدراجة أو كذا. وبعدين، لازم يقدر <noise> وهو يسوق الدراجة إنه <noise> يحافظ <noise> على التوازن. يعني ما يجوز <noise> إنه يسوق كذا أي كلام. لا، طبعا، لازم يكون محافظ على توازن الدراجة. ويقدر يسوج في طرق ما فيها سيارات أو فيها موتور عشان ما يسوي حادث أو كذا. وأهم شي إنه يرتدي ال-خوذة الأمان.